<noise> Muminteje mi yiɗi buri mi yiɗi nagge. To godɗo ɗo maari nagge a heban biradam, nagge may danyan. To nagge me danyi man emm to a yiɗi a soora, to a soori a heba ceede manga, to a heba ceede manga may a to a yiɗi a waadan kasuwanci be ceede may. A soodan lesdi ko a soodan saare ko a waadata amma ceede may ɗodɗum.